Amiko ny asa tonga lafatra an, dia ohatran'izao. Ny asa izay mampiasa solosaina saingy atao ao an-trano ilay izy. Ny antony dia izao. Afaka mikarakara ny tokatranoko aho an, sady mamita ny asako arakarak'ilay fotoana izay tokony ataoko. Izaho ihany an no manome an'ilay ora hoe eto aho izao no miasa, dia eto aho maka aina kely an, dia eto aho misakafo an, dia eto aho miverina miasa indray. Ary io asa io an, tsy asa be fepetra be loatra, tsy dia manindrinindry be loatra fa malalaka tsara.